Bhe! Siguramenti <hesitation> sì, poitta certas cosasa chi, chi ua persona giovana poi fai chenze penzai, ua persona beccia, narausu, non dasas poidi prus fai e mancu dasas penzai meda bottasa. E quindi seguramenti sì.